komiði sæl og verið velkomin í í þættinum í kvöld segjum við frá Alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í Reykjavík heyrum af plasti á norðurpólnum fræðumst um kirkju sem hefur verið í byggingu í

ár og kynnum okkur verðbólgu í

ég heiti Sævar og nú verða sagðar

stendur nú sem hæst eins og venjulega er dagskráin fjölbreytt og þar á meðal eru alls konar viðburðir fyrir börn og ungmenni er haldin í Reykjavík á hverju hausti þar gefst Íslendingum tækifæri til að kynna sér það nýjasta í heimi kvikmyndanna hægt er að spjalla við leikstjóra og aðstandendur mynda fara á fyrirlestra tónleika og listasýningar og auðvitað horfa á þær fjölmörgu kvikmyndir sem eru í boði

myndir stundum sýndar við óvenjulegar aðstæður í sundi í helli eða í stofunni hjá þekktum kvikmyndagerðarmönnum eins og oft áður verður hluti af dagskránni sérstaklega ætlaður krökkum kvikmyndahátíðin stendur til sjötta október vísindamenn hafa fundið örplast í snjó á einum afskekktasta stað í heimi þeir segja að um tíu þúsund plastagnir hafi fundist í hverjum lítra af snjó sem var rannsakaður mikið hefur verið talað um plastmengun undanfarna mánuði og víða hefur verið reynt að minnka notkun á einnota plasti það endar því miður oft í náttúrunni og örplast hefur fundist á ótrúlegustu stöðum örplast eru pínulitlar plastagnir sem sjást oftast ekki með berum augum plastið á norðurheimskautinu þykir dularfullt og vísindamennirnir vita ekki nákvæmlega hvaðan koma það sé samt líklegt að þær hafi borist með vindi og fallið til jarðar með rigningu eða snjókomu það hefur ekki verið rannsakað nægilega hvaða áhrif örplast hefur á náttúruna og á heilsu manna og dýra en það er greinilegt að plastið er að finna um allan heim á Spáni verði tilbúnir fyrir árið tvö þúsund tuttugu og eitt kirkjan hefur verið í byggingu í hundrað þrjátíu og fimm ár er í borginni Barcelona á austurströnd Spánar hún er eitt af helstu kennileitum borgarinnar einn þekktasti arkítekt Spánar Antoni Gaudí teiknaði kirkjuna en hún hefur nú verið í byggingu í hundrað þrjátíu og fimm ár fimm kynslóðir hafa nú horft á hana verða til á kirkjunni eru átta turnar en þeir verða átján þegar kirkjan er tilbúin á blaðamannafundi var sýnt hvernig nýju turnarnir

kirkjunni eiga að líta út þeir verða skreyttir með ýmsum styttum og táknum en það er eitt af einkennum kirkjunnar sem er mjög skrautleg hæsti turninn er núna er um hundrað og tólf metrar á hæð áætlað er að kirkjan verði um hundrað og sjötíu metra há þegar hún er tilbúin en það verður ekki fyrr en árið tvö þúsund tuttugu og sex það hefur því sannarlega verið vandað til verka verðbólga

er orð sem kemur oft upp í umræðu um fjármál Ævar Þór útskýrði það í

verðbólga er þegar verð á vörum og þjónustu hækkar yfir ákveðið tímabil það virkar kannski skrítið en hlutir hafa

frá ári til

árs segjum sem svo að þessi hérna hafi kostað hundrað krónur í fyrra og kosti núna hundrað og tíu krónur hvað á það eiginlega að þýða það þýðir að bananinn er búinn að hækka um tíu krónur það er kallað verðbólga ef launin mín hafa ekkert hækkað þá get ég keypt færri banana á þessu ári og þarf að vinna meira ef mig langar til að eignast jafnmarga banana og í fyrra of

verðbólga er því slæm hún veldur því að misskipting eykst í samfélaginu býflugur eru mikið á ferðinni á þessum tíma árs í Ástralíu þær eru duglegar að finna sér nýja og heppilega staði til að byggja búin sín og stundum eru þær mjög frumlegar ungur háskólanemi varð heldur betur hissa þegar flugurnar voru búnar að koma sér vel fyrir á bílnum hennar og